فواحد الوقت كانت واحد الشجرة كتقدر تكلم مع الناس اللي حداها و كانت واحد السيدة غدا و كانت عيانة بزاف و هي تكلس باش ترتاح تحت هاد الشجرة و هي تدوي معاها الشجرة السيدة تخلعات بزاف و كالتليها شكون اللي كيهضر معايا و جاوباتها الشجرة انني انا اللي كنهضر معاك و بغيت نسولك شي اسئلة على الاشجار اللي كاينين بالمنطقة اللي جيتي منها